हम जीम जाना ज़्यादा पसंद करा चाहते हैं क्योंकि जीम। में घर से ज़्यादा एकुमिट एकसरसाइच करेंके तरीका। सब चीज़ों करते हैं जीम में ट्रेनर भी रहते हैं जो सही। कस्रत करेंके मारग निर्देश देवते हैं गर पर रोजाना। कस्रत करें में कभी आलश भी आ सकते हैं नींद भी नहीं। खुलते हैं लेकिन जीम जाने के चलते आद्विन एकागरता बर्चत। हैं तो येला हमारे हिसाबसे जीम जाना पराप्त रहते हैं।